מען זאל האבן צוגעגרייט פון פאראויס א נייע גלאז פאר די פענסטער אין די ריכטיגער מאס, מען זאל נאכדעם ארויסנעמען די צובראכענע שטיקלעך גלאז און אויסרייניגן אלע איבערבלייבענישן, דערנאך לייגט מען אריין די נייע גלאז אין די פענסטער, און מען פארמאכט עס גוט גוט אז עס זאל זיך האלטן פעסט.